Raha ohatra hoe <hesitation> managna dimy taona zaho hiomanako <hesitation> ho lasa faran'ny mahay échec ambony tany a de mila miherigna mieritreritra hoe tsy mahay n'ino ino ino longany izaho de miherigna mianatra <hesitation> base de mifanina am'le olona efa mahay le efa mahay magneran-tany de am'zainy zany zaho a <hesitation> me- <hesitation> lasa mihassara mihatsara mihamivoatra mihatsara zany zaho.